﻿Ngamanza eritsumba omukyeri ngatsuka eryu eryoya omukyeri ngabiryoyawu, ingathakanizya enyungu, ingathakanizya amawutha, ngabihira mwamawutha, ngabihira mwamawutha ingasara esyanyanya ngabisara esyanyanya ingasara ebithunguru, ngabisara ebithunguru, ingahira mwe ebirungu ngabihira mwebirungu ingahira mwamaghetse ngabihira mwamaghetse then omukyeri inga ingahira womo ebirungu bya- byabiribya byabirihya neryu ingahira mwama <hesitation> mwomukyeri neryu ingaalinda inahya